Toetr'andra bôkà Tailandy ndraiky zen̈y mafan̈a izy <hesitation> taon̈o araiky zen̈y irô mafan̈a fo. Fa kôa efa novambra ndraiky fevrie in̈y ndraiky izy <hesitation> may hoe avy iô <hesitation> misy mahalen̈y be koà izy kôa efa andran'ny mahalen̈y.